<hesitation> Rah ôhatra oe <hesitation> am resaka <hesitation> hôditro maigny - hôditro maigny igny, alaigny izy rah ôhatra managna crème hisôragna crème fa rah ôhatra tsy managna ndraiky, mety koa ny <hesitation> savogny, magnôsotro savogny de amzay ftoagna savogny tsy <hesitation> tsy firagna na ilemagna eky fô ambela maigny akeo amnjay izy mbô tso <hesitation> tratragny haignandro be.